<noise> Izy koa fomba amam-panaon-drô Ostralia àby iô ndraiky, resaka fin̈anana barbekio ty ze. Baka tamin-drô ze nan̈ano izy io, tonotono, laoko, hena ndray legimo. Mandeha a la plazy karàha zen̈y fataon-drô. Avô <hesitation> avô aminjay isaka fanjavan’ny zanvie zen̈y irô misy raha la fety ankalazan-drô ze rô. Fa tsy azok’on̈o tsara, ia karà ze rô.